<hesitation> Anjara asan'ny fanjakana de mametraka discipline alongany, de igny discipline igny arahin'ny siraikaraika koa ohatra ka misy <hesitation> olona raika fôgna mandika an'iny de magnasazy anzegny raha zegny le fanjakana de zegny le anjara asany.